Mahay ra mampifalifaly za fogna kony anô io ai, anao kô fa ake na dià malahelo aza ah na de ti tomoagny mahita ra atô fogna anô mbô ampimoehy zaha ampitsikitsiky za ampifalifaly za, tiako fogna ra ataonao io tokony tohizanao karagnio fôgna toetranô de tsy miôvaôva de amizay za mbo <hesitation> misy ôlo fogna <hesitation> afaka hitantaragna raha kô fa le sendra malahelo regny de anao fogna atonogny de mba tsy en depression za fa mba falifaly fogna kô fa ake anô.